हमरे खयाल से भारत में पाँच सौ से ऊपर पश्चिम के प्रजाति होली, लेकिन एकरे बारे में हमके सटीक जानकारी प्राप्त नाहीं बा।